<noise> Isam-bôlagna ndraiky zegny zaho <hesitation> in-efatra akeo zah mandeha a bazary mandeha mividy <hesitation> hagnina sy ny tarigny, de <noise> mety mahalagny <hesitation> roa aligna ka raha igny is-isaky mandeha zegny zah mande magnano bazary, de bazary zany mahampy herinandro raika kô ra-raha.